Mizáw tiháw túl sá títsuáni tsuáni yá gan títsuáni lúm tíite talfáng kuaang. Dar beng bún sáki talkuaang. Le tsi sángsáng títsuáni, a támmék masá héi gan sláka áyá na om títsuá héi tsyáni ák a tám títsuáni ló.